Teka nthia kula cha'na 'ian ku nua uxa ngu xra nguchixina ba thichjeba thutheja thi chjeba xrun nchegi thaba o tsua' theba yaa xana yaa thi ni gunchixina ni gu rata ruri gu chandu nchixina tsia tsia nchinchi rata la chancluba pero ya nthia kuyala nditun chiteaba thinchjeba o neban jana take'eni nua take'enina inchi thinchjeba xraneba no thje'eneba rogunda sie'ena ya me ya ana theba jañanxo nda ndane ndanesi ba na thje gunixin xra thiku nguthakja nexina na yala xinxi thu de thu fuerte olor chundaba tanage nthia ku xthia na cha'na 'ian kuya.